Ɓallinoowo ñaamde e njaram e nder jeeyirɗo ñaamde mawɗo foti ko waawde jaɓɓaaade yimɓe, fijjude e yimɓe e heɗtaade, faamde ko yimɓe njiɗi e laaɓde, hokku yimɓe ñaamde mun en law, njaram mun en law, arde kadi moomtude to ɓe ñaami ɗo e fija e jala, tawa kala kaalduɗo e joomun ina welti.